हम आपन लाइक के साइकल चलेके सीखेके लागी पहिला ओकर टंकी साइकल देम सीखे ला । लीक वाला साइकल उके बाद ओकर पहिला हम बैठके हम पसादी पकरके आध पौडील मरेर सिखम । आधा पौडील मार मार के मार मार के सिखली उ निमन से तब उके बाद पूरा पौडील मरेल सिखम । तब उके बाद लैकवा साइकल हकली हकेलगी तब उके बाद ओकर बरकी साइकल देम हकेला । बरकारी साइकल शीट मे न बैठ के ओकर नीच से चलयल कहं काईचिया चलयल काईचिया स्टाइल । साइकलों काईचिया स्टाइल पहिला सिखम उके बाद काईचिया स्टाइल सिखली त अपने अप उप्पार से बैठ के बरकी साइकल । चला सकी बिस्तरे बिस्तरे सब सिखली अपने से मज़ा से पाकर मेंन हाम्रा पसादी पकरके ओकर सीखेके बा साइकल खसस मे ।